जानवर सुरक्षा का वास्ता छलावण का कई तरीका अपनोदिन, कुछ जानवर अपना आस पास का वातावरण का हिसाब सी अपणु रंग बदलदिन जन कि अर्कटीक खरगोश, लोमड़ी, सर्दियों मा पूरा तरीका सी सफ़ेद ह्वे जादिन।